Himɓeeji koo moye ko wiata, goɓɓe mbiya peepatuuji kañji ɗi kollitataake, kañji ɗi ɗe kitataako, goɓɓe mbo mbiya peepatuuji kañji ɗi ngannaa e jommaaji, ɗi ngalaa ɗi ngalaa brain miccitaago, ɗi ngalaa ɗi sensitive memory.